Ekere agba don an. Nne ra kora dore kure osaro obari masn ar ore ewo gata eyan orobere bey nne geta ra nne gbora fima chageron. Ayotocuma. i ayotocumami bra kor krede ra name rake do so owiri. Kebe tere geta ota fiemuro ami ade ba agba bae chaberetor nne wearin nne legeta soegba. Legeta soegba mpio a otor orooh barakor obari akeamusande, obari achureh lolo nuru agba weh wenso iagba. Ebe iagba kra ju oka mo okparanwen so nor nor agba egba ka tin kaere soroba ey ewa sonono agba wa gbo lessande kebe iagba aju, oka nah iagba bokran dan iagba kran gwan achete ka chin choweh. Darajo ku do ochen kusani oka mor naranara nye. oka mor ku kooo ebanri toran meben kra juri oka weeh lo oweeh agba see chura nye fallaeru, chu obo jularu wen ogboron eta. Lagba ba na agbarake see nu mpio okone taruni agbaka mi fiama. Dera nni nka paranka njetoo. Tinye dore kparan me reinje okun bey reinja okun reka arani hie hie doen nka kparan kai nja etoo njenje see etoo nje kparanko ochun ochun weey kparan anu eleme tunwe okofe e kpae nyime dey wa ajuri ka barun oka mai gee oh gee ka ton braden nyime akearu ko obari achuriru loso nora agba injuwenso agba iagba fiara mi jimah.